<noise> bgúudna antimbi be de, umada gi uboonji utída a hú ma, <noise> ndu uu tto mo gboonje, ngi bgúudi biindi ma. Bgúudna antimbi we, a hú ma bgíte, uga to ngi biñaŋ gboonje. Ndu uyaa hal uwooyi we de hani aa tti yísna, bari, hú ma btooti biindi ma bi ma ugaadni; Unbagi ñín wi ma holi gaadni, wi ma udaadni ŧagu gjif gsibi gwili giindi ma mboonji <noise>